E b'la' he qas he in k'ak'al nan he xinraq wiib' rik'in nik'ulaj, nab'eey nan he xaq ch'ab' quwach jun junaab', tek'ara' he lara' xinartz'onoj, xirib'an he nab'eey tijiw ya', pi jun iik' he xirib'an chek rikab' tijiw ya', pi roox iik' rib'an chek k'iyoqob' e tijiw ya', tek'ara' he yuqob' kaan jun junaab' re kajk'ulb'ek, xapan b'ala' he jun junaab' he xinark'amo'l, xinarelq'ojul xinpe rik'in xanb'ana' jarpala' iik' tek'ara' e xajk'ulb'ek eb'la' jun jun q'iij la', qast he otz rak'awsisiik jun nemq'iij xinb'anan rimal he xin xinraq jun k'ax, xink'atek y xinb'eek pil jaay nem kununeel xa' kela' xinkunxek, tek'ara' xintzaljuul, he xin xink'ulub' jun q'iij la' rik'in nik'ulaj, e qast he jun ki'kitemaal b'ala' e xaq raqan pero he kaj aj k'o nan, y cha'nem rii' ya qakamam chek qiib' ju juk'aal jo'oob' junaab' y xaqara' he qast k'o ki'kitemaal renejeel he he k'o ch'ooj k'o renejeel, he qas qaraqam nan qiib xapan li junaab' rii'.